Dang a pes da ngia na nigem na ni ama aruch asick a vadi klan ia ngi ngia tha lusut ngie su kama aruch de ngi ma ngia nagim da ngi tlu vama ngilucha sa. Ngi lu ava ma musung. Ngi lu kama musnug ia choi ia mareth choki ia ngi lucha ngi lu avana musung doki ngeth tet mamar da ngiathaca. Chok mamar ia ngi na mat kama ruch klan. Ngi tlu ava ma musnung sa kule sa asika bes ngi na lu ava musnung da nigat kama ruch klan, na sot, mu chus da cha thet na mut nse. Ura cha ban ma nge nani ama musnung glan ia vik. Asick ia dunga pas vadi klan ia ngat kama ruch, ina sek, ngina ma ruch ini sek ina sek na, de ngi ma ngia nangum pathem guma ia ruch ava musnung. Nsilu ava musung ia ngat tet klan minia sa kuk sa ngiathaka. Kai ku ia ngiluvar sa pe ma danga res klan ia aruch cha snan sa ngi luvar klan.